Pos alo primeru hondea tola ropa i achiperris qu'aigan en el armariu i alogu l'ordenas por camisas, pantalonis i assina. Alogu hondeas tolo que ya no haga falta i estea más qu'estorvandu. Alogu ya avía lo que quea en doblandu lo que sea de doblal i cuelgandu lo que sea que se puea arrugal que pa essu están las cruzis. I si tienis caxonis pos los calcetinis. I si, no pos en caxas o cestus.